ذات مرة في أثناء أحد العواصف جرفت سفينة غامضة إلى الشاطئ، السفينة كانت قديمة ومهجورة لكن كان فيها صندوق كبير ولما فتحوه أهل القرية الصندوق طلع فيه رسالة قديمة من ملك مفقود تطلب المساعدة لإنقاذ مملكته. <noise>